आटा हरु बिभिन्न प्रकार का हुन्छन । जसो फापर को हुन्छ ,गहु को, जौ को, मकै को, कोदो को, सिस्नो को। यीनिहरु को प्रयोग भन्डा ले बिभिन्न आटा हरु को प्रयोग बिभिन्न तरिका ले हुन्छ । सामान्य खाना का रुप माइ गौ ,मकै को आटो लाइ प्रयोग गरिन्छ। बिरामि मान्छे लाइ दिन फापर को आटो, कोदो को आटो भयो, सिस्नो को आटो भयो यैलाइ महत्वोपुर्ण मानिन्छ । यै माइ सामान्यतया गहु, मकै भन्दा प्रोटिन, सरिर लाइ चाइने कार्बोहाइड्रेट पाइन्छ। तैले गर्दा यिनिहरु को प्रयोग फरक फरक ठाउ माइ फरक फरक तरिका ले हुन्छ तर पकौने सैलि भन्या सबै को एकै हुछ । कसैलाइ अलि बडी टाइम सम्म पकौनु परन्छ कसै लाइ छिटो निकल्दु परन्छ। तेति मात्रै फरक हुन्छ ।